ציין בערשטלעך זענען דא צו אונז העלפן רייניגן אונזער מויל צופרי פון באצילן, ביינאכט אויך פון באצילן באט מער פון עסן די גאנצע טאג, צו מאכן זיכער אז די מויל איז ריין. ס'רייבט גוט אפ אלע ציינער און מאכט זיכער אז ס'בלייבט גארנישט איבער דארטן צווישן וואס קען שעדיגן אונזערע ציינער.